مےٚ وُچھ ژٕ ٲسۍ آز ژھۄپہٕ، تہٕ بہٕ اوسُس صرف چیک اِن کرُن یژھان۔ کیٛاہ گَرَس منٛز چھےٚ سورُے کینٛہہ ٹھیٖک؟ تۄہہِ چھا کینٛہہ ضروٗرت؟